To goddo duddini nyamugo kantu ha nyamdu, do wadda nyawuji duddum je torrata bandu himbe. kantu do vonna nyi'e himbe to goddo duddini nyamugo dum.